Kpòò tìyeè mìŋ kuwa, mìŋ nyuno jɔɔ ka nyùnàŋ e kpòò jaà yèè e kpòò maŋ hàwa màŋ, e kpòò tìyèe nɔŋ mìŋ kuwa ko gboo mio, kpòò jɔɔɛ̀ yèè kpòò maŋ hàwa màŋ. ɗɔɔɛ̀ bà mìŋ naŋ nyùnò ja kènaŋ e kpòò guùŋ mìŋ, mìŋ mìŋ nyuno, kpòò guùŋ ɓemàŋ ka nyùnàŋ sùà. Mìŋ kuwa kpòò tìyèe, kpòò tìyèe yèè kpòò maŋ hàwa màŋ, kpòò tìyèe nɔŋ mìŋ kuwa ko gboo mio